Ñuꞌú ne kantio kutúꞌve nko kosina kutuꞌve no kude tuni nó ko miī da kutuꞌv no kudē tuni no ɨn ntɨꞌɨ ne nee i kaxé i ngo i nga ne váꞌachi vóꞌo yo ci kaña ñío nedɨkuetí nko ne m min n néꞌgo niuꞌu á ne kuii kude tuni nko ña ku ñꞌa kui kude tuni ngo í ñniꞌ ntaꞌango vi nko pues ni ntāꞌa ngo vii ngó ne cí nga ne kude tu ní nko te īó di ɨn tɨvɨ́ ne te ī neñꞌñaꞌa ntií ka ne íkutuni i ɨn tɨ̄vɨ́ í kni atanuu ɨɨtɨ̄vɨ́ vi kuáꞌa ntɨꞌɨ xāꞌa ne ñataa nuu e i ka xexhí nko ne ne da ñaá nga xií auꞌú ne e neei váꞌci kuntée kutꞌe kude tuní nɨꞌɨ dii ntukueꞌen tin ene i kaxé inko ne ña ku ñāꞌa chi vóꞌo io ikutúꞌve ngo i dɨɨko ne da váꞌá da nga míi tiꞌó ne gini ngo pe in nó kui kude tní no ne ntɨꞌɨ ne kuendi ú ce ne xíka ne ntɨɨ nuu kóꞌo ño ne inga miī ne ntɨɨ de tuni é ntɨꞌɨ ko míidá ne nɨ vixi ña é ntɨɨ ntíko ntíko kutuní ko mi da giña é ntɨɨ ne ntíko ntíko kutuni divi pecí nee nee ꞌkúí kantiu kutuve ngo ne kudē tuni no di. Pe ña da ñaá nga ci kúun ñuvi da ñāá na i é taka inákaꞌan kúñū ne diferén nte kajo cí nga ne kui kuaꞌa ntɨꞌɨxaꞌa vi kui káꞌa molí ñivi kui kuaꞌa kainúu kueꞌén chi kui kuáꞌa ne aí na chí nga váꞌo io kantio íkantio kutúꞌu é ngo dii perō tí adelande ne ndiusí kaꞌnu ña ne kutúꞌe ñá ku ñaꞌa ci kutuꞌé u ne cí nga chínga ntio ngo i kutuꞌe doko duko o né kāiña ñóó ne ne ñꞌ ñuꞌuviꞌi ne mii nkoo kude tuní nko mii nkoo kude tuní ngo da ñaá nga ci ne io ko siná ne kui kutuní kutni ne íka gētí no ña ntíí ka pues ñaꞌa ntika i duko ne ne i ne īo kosiná ne kutuní i ne ika getí ngo mete ña ñóó ne ntɨꞌɨ kuētí ngo ne mi no mii ngo ko de tuni nko ci ñaꞌa ntíká nte íkantio i kɨɨn ni xi no kai dɨ́ ka mii ña nté de tuni ña ne kɨɨn ní ci ngo níka ntíka kadé ña ō kɨ̄ɨn ni ngó ne o kaka túꞌun nko ñanɨ́ñanɨ ntɨkúnuvi ñānɨ́ ndɨchi komé mii nia ne xiní ña nte ikantio mii ngō nekomene hika kuéꞌén ci nko nañēꞌe ngo kampu náñeꞌe n nñaꞌa ñūꞌu ngo viꞌi perō tí kai ñaꞌa. Kaiña ñoó ne ni módu ci mingovingu kiña xañaꞌa xáꞌan kuici dukuān ne kaka túꞌun ngó ne ña ña kuda ka nú vi ñañaakueꞌe ñaꞌvi a kueꞌe dɨkun ñanɨɨku nuvin dɨko ne idîto pesidito i kañini tí ngo ne dɨko ne ña xáꞌan chi kai kantiuku dɨ tuni nó ne ini ngo ñanɨ ntɨkú nuvi tí īō iō kuéꞌe i ñɨne ñaꞌdɨ káa ñaꞌdɨ káa kueꞌé kúnuu dɨ kā idɨ ka ñanɨ ntɨꞌɨkuíꞌi i ne ñꞌa ñaꞌa nántio dotor ika jo ika vati kueꞌe ñɨɨ kájo ntíí chi ntiihɨ nɨɨ ndɨꞌchi ñaꞌdɨ káva kuꞌ adɨ dɨko ne dɨkoo né kuikajo ñɨv ne chíi nga i dāñú vi seiten ne dañu dɨ chi a ñañini ngo ñá nɨntɨɨkakudá kaꞌ nuu mí í ka kii nee iñ dáñu ne diínga vaꞌa ikaj ó ne déꞌn déꞌn kuchi nane ñaꞌa dañu cheína neí ngane iꞌa kaini ngo pe ti ika kuivi ika kaine ína diínga vaꞌa chí nga kájo peti dváꞌ cha dinga vaꞌa cha iku mida i te déꞌn kuthi cé kúnu veti uéno ña tentukuingo kui nacheingó dɨ chi kome ikán go mi kuꞌen ci seite é nacheingo ne kade dañú dañupeci dinga vꞌa takainakaꞌ u ne dina vaꞌa ikajó niꞌ déꞌn kuthí ne í na ne dina dingaé mejoreeruci. Katākainakángo <hesitation> ní ñaꞌa ñá te ntukuingo kuiká jo ka ne chi na viī ngo takoo é ti kutuꞌu e ngō vi ngo takoo é xi dɨko ne ixini ngo ntíko kutni un nuu komida ci ñña te dɨɨn kuunituku kudn nuu ne dkō n ñꞌa kane toko kutuku xēꞌi.